Isam-bola zaho, eo amy impolo eo zaho mandeha tobily fitateraha olo maro. De arivo raiky ty rahany, ty drala aloa.